अगर मी हवाई जहाज पायलट हूदू त मी यात्रियों कू बुलु की हमरू पायलट अनुभवी चा घबरांणा बात नी चा। विश्वास रख्यां। डैर पैदा नी कारा। हम पर विश्वास राखा